لكي نركب قطع أثاث أساسية أولاً يكون معنا أدوات مثل مفك ومطرقة نقرأ تعليمات لكي نركبها بطريقة صحيحة نجمع الأجزاء نثبت البراغي بالمثبت يكون معنا أيظاً إظافة الأجزاء النهائية يكون أحياناً بالمطرقة نتحقق من استقرار الأثاث وثباته ونتأكد من أن كل شيء في مكانه ونظعه في مكانه الصحيح ويكون جاهز.